Tera an ɗok, tere an palau, tere an tat, tere an pereu, tere an fuwat, tere and paragbanang, tere and parilau, tere and pididau, tere an fejereu tere an kpumu, tere an kpumu gee ɗok tere an kpumu gee palau. Tere an ɗok, tere an palau, tere an tat, terean pereu, tere an fuwat, tere an paragbanang, tere an parilau, tere an pididau, tere an fejereu, tere an kpumu, tere na kpumu gee ɗok tere an kpumu gee palau. Tere an ɗok, tere an palau, tere an tat, terean pereu, tere an fuwat, tere an paragbanang, tere an parilau, tere an pididau, tere an fejereu, tere an kpumu, tere na kpumu gee ɗok tere an kpumu gee palau. Tere an ɗok, tere an palau, tere an tat, terean pereu, tere an fuwat, tere an paragbanang, tere an parilau, tere an pididau, tere an fejereu, tere an kpumu, tere na kpumu gee ɗok tere an kpumu gee palau.